A feo fanerana amina bisikileta igny ndrekany zany an dia ampiasaina izy igny mbarakôa elana amina loza maro samy afa. Ohatra zany anô mandeha aminigny a dia mbarakôa zany hoe fantatr'olona hoe misy anigny afara akô a dia amzegny ts miteraka olana na miteraka loza.